والله معديتش قبل كده كام ثواني ، بس أنا ممكن في العادي بكتم نفسي بتاع خمسه و اربعين ثانيه حاجه زي كده إنما في الميه يمكن ثلاثين ثانية أو خمسة وثلاثين ثانيه لو كترت يعني ممكت بقي سبعة وتلاتين تمنيه و تلاتين ثانيه بس أنا الصراحه مقصتهاش قبل كده